मैन इ-मेल आईडी ता बनाई ची इ-मेल आईडी ते मै सिर्फ अपना ऑफिसियल कामते यूज़ करदु वन मिते इथी ज़रूरत कखि नि पड़दी ई-मेलो काम कनोते, मि काती भेजन यु मेसे नि बताई जन किलेकी मेरु काम ए पूरु नि वोन।